וַחְד אֶלְמַרַה כּוֹנְת מְחַ'טַּט בַּאש נְחְרֶג מְעַא Ṣְחַבִּי וְלָקִין טוֹבִּיס תְּעַטֵּל וּפַאתְנִי אֶלְמוּעַד וּבְלַאסַה תְּחַרְבְּקַאת תְּחַרְבְּקַאת נְהַאר כָּמֵל אַה חַסִית בְּרַאסִי סִיֵּא לִחַצְתּ בְּחִית כֻּלְשִׁי מַאם מַשַּׁאש מְעַאִּי, אַנַא כַּנְתְעַלֵּםְת בְּלִי ḥַתִּי פִּלְנְהַאר אֶסִּיֵּא חַאṣּ תִּبְקּא אַה אַה הַדֵּא וְصְבּוּר חִיַת מַשִּי כֻּלְשִׁי בְּידֵינَا כֻּלְשִׁי בְּיד אַה כֻּלְשִׁי בְּיד אֱלָה וְצַ'אפִי.